Kolera verta ndraiky mariky ny fananten̈ana izy io. <hesitation> Matetiky ataon̈olo amy koleran̈a tran̈o na karàha zen̈y. Raha drapô antsika Malagasy àby io ziô misy maitso dikan'izeny zen̈y hoe fanan̈ana fananten̈ana, de <hesitation> ampiasan̈'olo matetiky izy io.